Oih, andkõq tõtõstõ andis! <hesitation> Mul es lääq auto hummogu käümä, nii et <hesitation> ma pidi takso telmä ja tuuga läts' <laughs> kah'os väega pall'o aigo, selle et liiklus oll' küländ tihhe.